La macchina fotografica digitale al a ün ubietìu cume la macchina fotografica nurmal, ti z-gnache ël pulsante e l'ubietìu a s'düverta e a fa intré la lüce ëndrinta a la macchina fotografica, ma al post d'avei ël rullino cume 'na volta a ie 'na lastra magnetica ch'a salva pöi le foto sël PC